Jeni, ivai itad imih ugbog, ugban jeni ugbara ivai ugbara itad enuk jeni zob, zob mejeni zob me ivai, zob mme utad, zob me inihi emuke jeni meshuri, shin shin me jeni shin me ivai shin me itad enuk jeni mme enep enep, enep me jeni, enep me ivai, enep me itad, enep me inihi enep me ugbog enep me ugbara jeni enep me ugbara ivai enep me ugbara itad enep me umuk jeni enep me zob me jeni enep me zob me ivai enep me zob mm itad enep me inuk jeni me shin enep me shin enep me shin me jeni enep me shin me avai, anep me shin me itad enep me shin me inihi anugva avai anugbha avai me jeni anugva me ivai anuk avai me itad anugvai me inihi. Anubavai me ugbog anuk avai me ugbara jeni unukavai me avai anuk avail me ugbara itad umuke jeni anuk avail me zob anuk avail mee zob me jeni anuvai me zob me ivai anuk avail zob me itad anuk avail me shin anurai me shin me umuki jeni amukerai.